Nä olliq kõgõst katstõist, ku nä kõik ütstõsõlõ tõotasõq, et eläseq egäveste ilma abiellumaldaq. Nüüd aga, kui Mari tundu eriti roosadõ põskiga, naksiq tõõsõq timäh tõtõstõ kas- kahtlõma, kas tä äkki om kinkalõgi silmä tennüq.